Ten̈a tiako zen̈y mitondra fiara fo. Fotony amin’in̈y an-ten̈a <hesitation> mba asiore ko asiore koko zen̈y asiransin-ten̈a mioatra ny môtô. Môtô bôka an-ten̈a feky man̈ano karôse- karôseria ny ten̈a, ny ten̈a. Koa fa aksidan zen̈y, efa direkta hen̈inao fo.